മോരക്കോ ദ രാജബശു അരബിച് ബോക ബേര്ബേര് ഉന്ദു। ഭോക ഫ്രേന്ഛ്ല കേലജ് കോദിത് പതിര് വേദു, കോലോനിഅലിസ്ത്രി ഉന്ദ കല്ന। ഇത്ത ഏന്ഗ്ലിശ് ലപ് സുമര് പോപുലര് അവന്ഗ് ഉന്ദു, ജന കല്ന നദുതു। ഭോക അല്ത പുരേദ്ദ് മല്ല രേലിഗിഓന് പന്ദ ഇസ്ലമ്। പുരേദ്ദ് ജസ്തി സുന്നി മുസ്ലിമ് നകല് ഉല്ലേദു। മോരക്കോ ദു ജേവിശ് ബോക ഛ്രിസ്തിഅന് ചോമ്മുനിത്യ് ല ഉല്ലേദു। അല്ത ഫമോഉസ് മോസ്കുഏ പന്ദ ഹസ്സന് ഈ മോസ്കുഏ, കുതുബിഅ മോസ്കുഏ, മോല്ലേ ഇദ്രിസ് ജിരോന്। മോരക്കോ ദ കേല മിക്സ് അദിഗേ ഉന്ദു। അരബ്, ബേര്ബേര്, മേദിതേര്രനേഅന്, അഫ്രിചന് ഫ്ലവോര് പുരല ഉന്ദു। അല്ത ഫമോഉസ് പര്ബ പന്ദ രമദന് ബോക ഏഇദ്। ഭോക ഫേസ്തിവല് ഓഫ് രോസേസ് ല ഉന്ദു, മര്രകേഛ് ഇന്തേര്നതിഓനല് ഫില്മ് ഫേസ്തിവല് ല ഉന്ദു। ഫൂത്ബല്ല് പുരേദ്ദ് പോപുലര് വല്പ ആത സ്പോര്തു। മോരക്കോ ദ മസ്ത സ്ത്രോന്ഗ് തേഅമ് ഉന്ദു ഫൂത്ബല്ലുദു।